No ekskavaatoriq ommaq iks ka väega tähtsäq as'aq. Et naidõga saa egäsugutsit mulkõ kaivata ja. Jälkiq, ehitämisel om tuu väega tähtsä, et mulgu sisse tulõ iks pandaq tsementi.